نفظل يكون عندي القدرة على الإختفاء يعني نختفي اا خاطر القدرة على الطيران نچم كي نكون مختفية نعملها كيفاش، اا وأنا مختفية نمشي نركب في أي طيارة بالطبيعة من غير ما يشوفني حتى حد وينچم اا نولي عندي قدرة على طيران ونسافر لوين نحب، وبالإختفاء أكيد تنچم تعمل برشا حاچات ما كنتش تنچم تعملها بالطيران.